﻿Turmush kurishga qaror qilishdan oldin, uning xarakterini, qadriyatlarini va umumiy hayotiy maqsadlarini bilish mumkin. Hamkor bilan muloqot qilish uslubi va turmushdagi qiyinchiklarga qanday qarashini tushunish ham zarur.